انواع الفواكه في منها الموز و البرتكان والجوافه والبطيخ والانناس والكمثري والعنب والتفاح واليوسفي و الباباي والخوخ والمشمش والبرقوق والرمان و العنب